Ny fomba ataon'ny méduse <hesitation> hiarovany tegna <hesitation> izy alongany voalohany indrindra <hesitation> biby miova couleur, malaka transparent zaigny, de raha agnaty rano zany izy de sy ho hitanao si. _x000D_ De akeo koa i rantsan-tagnany igny anh misy poison de igny rehefa tsiany aminao anh de mampalemy, de sy afaka mihesikesika si anao re vao tratra an'iny.